Nanquie na cweꞌ manda̱ cwaꞌya juunaꞌ queeⁿnda̱ najndyeencwe na chiuuwa na nlañꞌoomꞌnaꞌ joꞌ macaⁿnaꞌ nntio tsꞌaⁿ xuaa nncjuꞌ tsꞌaⁿ ndaatioo wi yocheⁿ na ꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na matseiljuꞌ nda̱ chaꞌ na nchii ñꞌeⁿ cwii tsjo̱ꞌ oo meiⁿnquia cwiicheⁿ nnom toꞌ naquiiꞌnaꞌ nda̱nquiaꞌ nncjuꞌ tsꞌaⁿ nda̱ naquiiꞌ ndaatioo wi chaꞌ na cjeeti nntꞌiuunaꞌ joꞌ xeⁿ na jnda̱ jnda̱a̱ꞌ tꞌiuunaꞌ jeꞌ nncjuꞌ tsꞌaⁿ cwiicheⁿ joo nntseintjoomñe tsꞌaⁿ chom nncjuꞌ tsꞌaⁿ nanntꞌiuu queeⁿ xeⁿ na jnda̱ majaatꞌiuu queeⁿwaꞌ nncjuꞌ tsꞌaⁿ nda̱ ñequia nncwindooꞌ tsꞌaⁿ na nquieeꞌ ndaatioo chaꞌ na joꞌ ya xjeⁿ jaatꞌiuunaꞌ mati nncjuꞌ tsꞌaⁿ tscojñom nncjuꞌ tsꞌaⁿ ta̱xmeiiⁿ ta̱caxo chaꞌ na mati joꞌ cachi nda̱ queeⁿnda̱ na nlquii tsꞌaⁿ nncjuꞌ tsꞌaⁿ tsjaaⁿꞌ chaꞌ na caꞌnaⁿ queeⁿnda̱ na juu tsꞌaⁿ aaquii tsꞌaⁿ.